Moini kóreloo, éloo emieŋemieŋ: buŝare búloḃom, bumangu, búṗis, biyo, búġudu buḃayoŝaŋ, búkaḃan buḃayoŝaŋ, baxxu, baɭiḃaɭa, moźamora búdio, númuɭeġu budia, múmumbie dís, daa búloḃom, butiẽkaroo búloḃom, na múlu múlu muiminiḃulaŋ múiromeiro, áiro mimaa nízomo, búloḃom.